﻿Soʻz erkinligi muhim huquqdir, lekin uning baʼzi cheklovlari ham bo'lishi mumkin. Masalan, nafrat qo'zg'atadigan yoki zirovonlikni targ'ib qiladigan nutqlarga qarshi har bir kishi o'z erkinlikni boshqalarga zarar yetkazmasdan amalga oshirish mumkin.